إن أختار التحكم- نختار التحكم بعلاج الأمراض يعني، لإن علاج الأمراض حاجة إنسانية وأثرها كبير عالواحد <hesitation> ترجع بالفائدة على الشخص وعلى المجتمع إن يكونوا الكل أصحاء، يكونوا الكل في صحة جيدة، في مجتمع صحي، بيئة صحية.